هو، ډېر څاروي د انسانانو په څېر احساسات لري. هغوی خوښي، غم، ویره او مینه احساسولای شي. هوندان مثلاً د خپل مالک د خوشحالۍ یا خپګان په حالت ښه پوهېږي. پشکې، اسونه، او حتی مرغان هم له خپلو خاوندانو سره مینه پیدا کوي. څاروي د مهربانۍ، پاملرنې او پیوستون اړتیا لري.